Gne desera tena lalako moa zany karazane voankazo io: akondro, papaye, akonan'izany, da misy avao koa izy: glasy, tarte, da gâteau, salade de fruits, guimauve, regny zany karazane sakafo amin'ny hotely regny fa tsy da fanigny matetiky an-dragno.